nakuu tumaku gaaɗa da yawii nag baritu aazəm nea bari aam kuma yukana yu nən a jiba aaɗan kyaka iyu nən aa jibaaada ika na məgənyi gar a zəga na wurra ga, nacur tumaku gaɗa na ɗəbji naa bi daggda.